விலங்குகள் தரும் பாடங்கள் பச்சாதாபம் மற்றும். புரிதல் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒரு தனித்துவமான. முன்னோக்கு மற்றும் அனுபவம் உள்ளது என்பதை ஒரு. புத்திசாலித்தனமான வயதான ஆந்தை எனக்கு கற்பிக்கிறது. அவர்களின் கதைகளைக் கேட்பதன் மூலம் எல்லா உயிர்களின். ஒன்றோடொன்று இணைந்திருப்பதற்கான ஆழமான. பாராட்டைப் பெறுகிறேன் இயற்கையுடன் இணக்கம். நீர்நாய்களின் குடும்பம் சுற்றுச்சூழலுடன் சமநிலையில். வாழ்வதன் முக்கியத்துவத்தை எனக்குக் காட்டுகிறது. அவர்களின் அணை கட்டும் நடவடிக்கைகள் தங்குமிடத்தை. வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் செழிப்பான சுற்றுச்சூழல். அமைப்பையும் எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன என்பதை. அவை நிரூபிக்கின்றன. விலங்குகளுக்கு உதவுதல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளில். உதவுதல் தங்கள் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாக்கவும். சாம்ராஜ்யத்தின் இயற்கையான சமநிலையைப். பாதுகாக்கவும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட விலங்குகளின். குழுவுடன் நான் இணைகிறேன் ஒன்றாக சேதமடைந்த. சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை மீட்டெடுக்கவும் நிலையான. நடைமுறைகளை மேம்படுத்தவும் நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம். முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பது விலங்குகளின். கண்ணோட்டத்தைப் பற்றிய எனது புதிய புரிதலைப் பயன்படுத்தி. பல்வேறு உயிரினங்களுக்கு இடையேயான மோதல்களை. மத்தியஸ்தம் செய்து அதிக புரிதல் மற்றும் அமைதியான. சகவாழ்வை எளிதாக்க உதவுகிறேன்.